Oli babé on gawu tiin taan umimé babaaj gapoor, aw bémundum uŋa maal mamu, nuŋa nubojéén taan noomé gawu, néni ubojéén ufaak kindi uŋaar furaas fafu nuŋa nuwu jambi gapoor gagu gukani gasomut.